Ejt's ja'ayay t'sobatëm a'ax nëkëxë tukudujtë tanto je ayobë tanto je mëyëbë nypën kya mëj kya janchë, tukudujtë a'ax du ya dun t'sbatëm tukudujtë a'ax dun në naxtëyën tanto je mëyëbë pos jadun je dun nyanëxpë naxtëkëbyë este <hesitation> caja jo'otyë je ayobë jadun du naxtëkëbyë caja jo'otyë nada mas que yaba naxwin adyëbëkap a'ax dun nyajmejsëm, je mëyëbë a'ax mëj janch a'ax nyawëyi je ayobë a'ax t'syatyun entonces jue ech dun ja manayë que pues ya jukyatë ko'o a'ax du tukudujtë ajtëm.